Ngom kare na nggena ge foli ngam wange moi tora nggena alu range foli almoi ge ena ma ija nyagi range bolo ua nyage malofo dadi sodabe ia so foli ngam nggena ora moi tora anggena ngom sobugo pipi ge ratu sio ua ge ratu rora anggena ngom honge wange rimoi tora so kali se ora moi ma due.